Mënkáţ <hesitation> bá <hesitation> ufërigo mëmpurir uwora uncak eyebee pësir pënkuţ. Pënkuţ pëmënţ pun pul doo pënjá já fari umpúun keetolan ţël okëma utol njá kanjeej kanubaţ. Uwël wí banjo bunjá ndáanul umpúum okoo kabí coka. Bunkaruka nanţee kabí njá babiñ wël kandoo sëma pubaţ unij unjínal uncak uwí bañaan joon wí kañawaran. Amwá këseekan ţí kanko usaku kí kënjeej kun. Ngësaku ngí mëwín ngunk, ngësaku ngëncak ngun <hesitation> baritoŋ aruka kanjá kënjá usaku bërutu. Má ngun ngí bañaan doo ngun kaleempëna angul doo ngun katolënan pënam ngësaku ngëmënţ ngun. Mëntolan pënamaa angankëma jënţ mëlik mëmënţum kënjeej kanko kapaf. Uwora uwí ngëbol cëli ngun <hesitation> abujá ngëbol ací ţañ ngëtëb uwí bayënţ ní uwíncí njá bunjá boŋ ndafal untaki pëndisëna koo. Kaţú wí inko ná kaceku bunkobëna púunţ. Bañaan jooţ mee pënţíj dí banţak. Uncínk uncí untaki untambi wí pënkob burun njá ndanţíjarul dí nanţak. Nanţak karuke kob cí pëlari andëba nëwëli njá. Njá karubí njá jantúulandum pënam andëbá njá kajeej <hesitation> kalikëna kakanda, ngëbol jooţ cí. inkiri dí banjoon bacinţi pënjúŋ baloŋ kanţíji ngëbol mënţa mí koolikëna. Má uwora uncak kakaleme dí kankanda kanţíis akurëki, babunk uncak kaloŋ já bëţ kakaleme dí kankanda kanţíis kun kul joon kinţíju pëyá mëncaţ. Nampunko nandanoo kul kí kënţíj kun.